Jwiyetəm twam mə swilei, jwiyetəm twamɔ golantin nyan, golantin nyatəm ni tika bənne a youlini. Jwiyetəm na mi mʊ nən gola wʊnɨ mʊ nyam jəjalənle, mi mʊ nən gola wʊnɨ nyam jʊnɨ mou ywa dul munɔ gəm jʊnɨle komsanle nan dou jwiyetəm twami n nya jatəm kəgga. Na mʊ nən twamtini n nya jatəm kəgga, na mou jwiye twamle mi nən jʊni fənne. Tɛtəlam bənɔ a jwiyetəm nəngɔ a bwa ban nəngəni, gwam bənɔ ni bə yɨma mi na bə jwiyebɔ twami miso bə nya jəjalənle. Jʊ a bwɨ mə suwa kel jwiyetəm twami nənga nəngɔ, jwiyetəm twamni nan bɨ nəlo nəngɔ mʊ jwiye twami, mʊ nya nya jatəm kəgga, mʊ nya nya bwili. Bwiligɔ we? Bwiligɔ nəngo nan jwiye jam nəngɔ mʊ nya jam mʊno nəngɔ mʊ wo ba mʊ yai, nəngo mʊ jwiye wasino nəngɔ mʊ wo ba mʊ yai, nəngo mʊ jwiye dwaamo nəngɔ mʊ wo nəngɔ ba mʊ yai, nəngo mʊ jwiye yugɔ nəngɔ mʊ wo nəngɔ ba mʊ yai, nəngɔ mʊ jwiye Wasin wʊnɨ kənkoni a jel a youligɔ gəm nəngɔ mou wo ba mou yai, kaa kel wo wʊnɨ komsale ko mi mou kwamigən nəngɔ mou dou wo nəngɔ mou miyoi nəngɔ mou maa fɨ bʊtɔ mʊnɔ nəngani, na nən bulamo nəngɔ mou dou wo nəngɔ mou miyo nəngɔ mou fɨ butɔ mʊnɔ nəngani, na kaa kilamo wʊnɨ nəngnə koməni nəngɔ mou tika gəni, a mʊgɔ kanjəlni gəm mou jwiye. Nʊni a swɨbo jwiyetəm twam a dəgbo dul gəno a jwiyetəm twam, mi nən kaa gɔlani wʊnɨ tika gəne begəm nə kaa jəlɨ wʊnɨ nɨgən jatəm kəngale <hesitation> yəlabo təgɔ jwetəm twam ga jwiye twam sə ga nɨ dulgaəno fəbɨ to gə dou kuul, nəngɔ mi mou jwiye twamle mi mou nə kaa gɔla kuul mou kuulei. Nan n yo yan tɨ a twamo gəm jobər n gunəm. Na yan tɨ a twamo gəm jobər gunəm, ja nən twami mou jwiyebo ja nən twami mou jwiyebo. Ja nən jʊ gən kwali n miyem miso mou maa bɨlɨle. Miso mou maa bɨlɨle, miso mou nya jatəm kəgale, miso mou nya jʊnɨ le mou tika dul mʊno nəngəni. Jəbɔ nəbam mʊnɔ miso jə nya tikali mʊnɔ, betɔlomoi ma miso jə nya tikali mʊnole, nəbam mʊnɔ ma miso jə nya tikali mʊnɔle, nəbam bwɨlamo miso jə nya tikali mʊnɔle amma nan gəlan lii a təm, nəngɔ mou ni dul mʊnɔ galan nəngɔ mou jwiye, nəngɔ mou wo mou be nəni. mʊ tika tika dul mʊnɔ, mʊ tika tika nəbam mʊnɔ, mʊ tika tika betilɔmoi, mʊ tika tika ketəlam bwɨlamɔi mʊ tika tika, nəbam gənɔ, nəbni mʊ yɨm dakini jəbɔ ji jə be be ba ja saa tikali mʊn, nʊnɨ a daa nə juwan a lɔgi sai ba ga mʊn nyanga kan, na ba ga mʊn nyanga kani a ji mʊn wi gə daa nən juwa dugalən ga nyabɔ jʊnɨ ga nɨ betilei. Nan gun nəngɔ dou tasagɔ yo nəngɔ mou ni gəni, mou ni gən mou suwa mou suwa tasagɔ yo nəngɔ mou ni gəni na mou suwa kwanɔ win nəngɔ mʊ ni gəni na yɔ nəni nənga yo ga beti gəmi, jʊgɔ n nya bwili. Na kaa kila mou gun fəlen a lɔ bwɨlagi a nyabo jəl nənga be daagɔ mʊ woi, nənga be nya a ji mʊn wi gə gɔ da nən juwan dugalən gə maa kumɔ nəbəl gə jabɔ jəl. Nəngɔ mʊ gun mou dou kəshi nəngɔ mʊ suwa mʊ gəm wo nəngɔ mʊ ya gəni, n bʊ nəngɔ jəbɔ betilɔgiyo, bwiligɔ na mʊn Kwaamaggɔ mʊla mʊn bwiligɔle jʊnɨ mʊ maa nəfitəmo gəmele kanga mʊ yɨbɔ nə kwan mʊnɔ mʊ saalei, a gola jwiyetəm twam Kwaamagɔ nən ne nəngɔ mʊ tika kaam nəble, Kwaamago nyuwa ləma mʊnɔle. Miso bəlanle nyo sai wʊm mʊn golagɔle a daani mi gola woi. Wum mʊn golale a daani mi gola woi, wum mʊn nyanga kanole daani mi nyanga kan woi. Jwiyetəm twamɔ kəngkəni nəbə gə jwiyo nən kwan, na yɔ dou mou jə mʊnɔ ke mʊ kwal ta tali təmi miso mʊ nya jalle wo mʊn dəm katɔ gələng tali an su yan tək mʊ nayabɔ jəl wo. Nəbɔ ga jwiyo twamɔ nən yʊlan kəngkɔ ba ka doule kwan mʊno ya fogsale mou mu jwiye twamle, na mou təltəl jwiyetəm twami kanga mʊ swɨlen jwiye twami be maa gəm fekli a bʊm bʊmi, səlan tal jwiyetəm twamniyo. Ben saa bʊm nasanai n yayai na saa bʊm nasanai a la nɔ naal kangani mu jwiye jangafɨni, saa bʊm nasanai a la nɔ naal nəngɔ mu yayai. Nan be ban tang nəngɔ mʊ wʊla twamɔ, nəngɔ mʊ kwal jangafɨno nəngo mʊ yo mʊ yɔ ya mʊ talala gəm bʊm ni, nəngɔ ja nya mʊ nya jjwiyetəm gən mʊ tal gəm təgo tag naago yoi n yɨn fəb dəm dəm nəngɔ ja fɛm mʊn yɨlagɔ tak nəngɔ be mʊ tali kebɔ be jəjalən mʊ jəglei. Ma ko bɔ golan tin betəm nə jel kang la twami. Twamɔ belle nən golantin wʊnɨ mou nya jatəm kəggalei, belle nən golantin bwili a gəlala nyo na mou jwiye dwaami Golantin ga̱nɔ a gəlala nyo nan yɔ dou mʊ dwaam nəngo mʊ kwal a tali kʊsi nyi, miso mʊ nya jəlle mʊ maam kato galan. Na mamm kato galani, n we la mʊ jəg woi, be maa fɛkali nən kumsel dangən, nan maa fɛkali nən kumsel dangən təm fuuni mɔ kole nyi nəngɔ mʊ duwa təm fuunɔ nəngɔ yɔ mʊ wata mʊ wa mʊ wai, dwaamɔ mʊ jəgle wo daagɔ gəmi a la jʊnɨ mʊ kolei. Na jjəg dwaami nəngɔ mʊ be nən a mʊgɔ lɔngi, bwili a daa mʊ woi, bwili a daa betilɔmoi, bwili a daa bwɨlamoi, bwili a daa ketəlam bwɨlamoi, na ja a fəji nəngɔ ja bei mʊ tika ji tika nən. Na mʊ yɨm nyo mʊ jwiyebɔ jəli nuwo belle daagɔ mʊ woi be bə jəl a daagɔ mʊ woi, to mʊ galale galai təmʊn mi mʊ nəngən la we mʊ nɨjile, mi nə nʊnɨ belle daali mʊni, mi nə nʊnɨ bele gən tika gəni, na jə konne ma nə konne mʊ nə yuwa, mʊ jwiyebɔ twam mʊ nə yuwa. Mi mʊ nən jʊnɨ mʊ nɨjile. Amma na mʊ maa jəlle mʊ tika dul mʊnole, mʊ tika ketəlam mʊnɔle, mʊ tika betilɔmoile, mʊ tika bwilamole, mʊ tika ketəlam bwilamoile. Nəfitəmɔ be be dali mʊn, baka bə jəlale bə yəlam nəb yʊwam, bə yəlam nəbni mi bənɔ gu mi bənɔ jəli. Be bə yəlam nabnɨ nə bʊlalɨ nyan, tika nəfitəmale, tika dul mʊno, tika tə nəfitəmə təgoi, twamo n jə nya

N mel gən a twamɔ gəm dəgən mal tanɔ twamo gəm dangən dangəni, nan mel gən nəngɔ mʊ dəgən mʊ mal tənɔ a twamɔ gəmi miso bwenʊgɔ twabəne. Na nyabɔ maaji nasanai na ba tɨm təgɔ twamɔ gəm jwiyellei kanga mʊ tena twamɔ mɔ bəla gəmi na ba tɨm təgo twamɔ gəm jwiyele jʊgɔ bwili a daagɔ woi. Jʊ a bwɨ ma suwa mə mə swɨ jwiyetəm twamle a la mi golantini na mə maale sə kaa jəl a dou mi, golantini mi nən nʊni a lami twami. Ma nə melalɨ, melalɨ ga lamibɔ twami, jʊ a bwɨ twamɔ jəl dangən wʊnɨ bwili dou mʊnne nəngəni. Mə swɨ twamle mə swɨ jwiyetəm twamle kebɔ nən gaan, na yɔ mə dou talɨle mi mə maam gaanle nəngən. Ma jwiye jwiye kanjəla gəlala nyo, mə jwiye jwiye dwaam, mə jwiye jwiye wasin, mə jwiye jwiye jangafɨn, mə jwiye jwiye jam, mə jwiye jwiye yu, kanjəla gəlala nyo wʊnɨ ma jwiyele a mʊgɔ twamtinɔ gami. Na na kata